Kaalkiräguq saavaq uma pikä kaalaga häste korgõhe uma pää ajjaq ja häste korgõst puu otsast lehti süvväq. Sääntsit, midä ütski tõõnõ elläi kätte niimuudu ei saaq, sääntseq haina- hainasüüjäq tõõsõq.